ف زمن بعيد كان في شجرة وسط الغابة ، كانت كبيرة جدا ومعروف إن أي حد يقرب منها ويسمع كانت بتحكيله قصص عن زمن بعيد عن الحيوانات وعن الأشخاص اللي عاشت هنا وهناك والأطفال بالذات كانوا بيحبوا يجو كل يوم عشان يسمعوا قصصها ويتعلموا دروس جديدة